Tovuqni tuz va ziravorlar bilan ta'mlab, pechga yoki tovada pishirishingiz mumkin. To'liq pishganiga ishonch hosil qilish uchun ichki haroratni tekshiring.